पाकिस्तान एक्ठो इस्लामिक देश है। यी देशके मनै इस्लाम धर्म मन्तियाँ। आउ यहाँ के रहनसहन कह्लेक <hesitation> ओईन् भूगोल अनुसार रह्ता। अब कुई मनै सर्दी अथवा जाड हुइना ठाउँमे रह्तियाँ, कह्लेसे उस्ते किसिमके कपडा लागैहीं। आउ यहाँके भाषाफे तमान किसिमके हैं। कुई ठाउँके मनै कस्तो, औरे भाषा बुल्तिया कह्लेसे कुई ठाउँके मनै औरे भाषा बुल्तिया। आउ यहाँ के राष्ट्रिय भाषा उर्दु है। आउ यहाँके मनैन् के लगैना कह्लेक कुर्ता पैजामा लागैतियाँ। आउर जाके एन् के खाना कह्लेक, एन् के खाना जेदा मसालावला रह्ता। येने जेदा मसाला <hesitation> प्रयोग कर्तियाँ। एन् खाना मसलेदार रह्ता।